Австралия дорои расму анъанаҳои хос мебошад. Масалан, яке аз маъруфтаринҳо — “барби” ё худ барбекю аст, ки он як қисми муҳими ҳаёти иҷтимоии мардум мебошад. Ҳар ҳафта мардум дар боғ ё соҳил ҷамъ мешаванд, гӯшт мепазанд ва вақтро бо дӯстону оила мегузаронанд. Ин анъана барои таҳкими дӯстӣ ва муошират хеле муҳим аст.